ଗୋତେ ଛଟୋ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ ଅରଂବା କରୀଵା ପାଈଂ ଠୀକ ଜୋଜନା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂଗ ଧର୍ଜଯ ଦର୍କାର। ପ୍ରତମେ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ ଧର୍ଜଯ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ଵିତୀଯ ଵ୍ଯଵସାଯ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀଯ ରେଜିସ୍ଟ୍ରୈଶନ କରନ୍ତୁ। ଅପନା ବ୍ରାଂଡିଂଗ କରନ୍ତୁ। ମୋନିଟୋରୀନଂଗ କରନ୍ତୁ।